ما أدري، يمكن شي مثلاً خمسين متر <laughs> يكفي ويمضي وما أقدر بعده، يا جماعة، شيلوني، جيبوا لي السيارة <laughs> ما أقدر بعد كذا، يعني هذا لو رايحة يعني شي مشوار ، بس يعني في الليل الموضوع يختلف ما أدري؟ يمكن يكونون خمسين كيلو عادي.